forsætisráðherra segir að ríkisstjórnin fylgist náið með þróun mála á flugmarkaði ekki hafi komið til tals að ríkið grípi til aðgerða þótt blikur séu á lofti hjá íslensku flugfélögunum dóttir manns með heilabilun segir sorglegt að um tvö hundruð bíði eftir að komast í dagþjálfun á höfuðborgarsvæðinu faðir hennar hafi upplifað meiri lífsfyllingu eftir að hann komst að í stór hluti

á landi fer fram á samskiptamiðlum eins og Facebook og

finna má tugi íslenskra

með þúsundum meðlima þar sem viðskiptin fara fram færanlegum kennslustofum á höfuðborgarsvæðinu fjölgar milli ára þær eru langflestar í Reykjavík en kennt verður í færanlegum stofum í þriðjungi grunnskóla í borginni í haust

gleðitár runnu niður kinnar gamla fólksins sem í dag fékk loks að hitta ástvini sína eftir nærri sjötíu ára aðskilnað tugir Suður fóru til Norður Kóreu í dag til að hitta ættingja sína

gott kvöld ekki hefur komið til tals að ríkið grípi inn í erfiða stöðu stóru íslensku flugfélaganna með neinum hætti starfshópur kannar þó stöðu félaganna og forsætisráðherra segir ríkisstjórnina fylgjast náið með þróun mála á verið fjallað um erfiðan rekstur stóru íslensku flugfélaganna undanfarið fram hefur komið að Icelandair tapaði sex komma þremur milljörðum króna á fyrri helmingi ársins þrefalt hærri fjárhæð en á sama tíma í fyrra og hlutabréf í félaginu hafa hríðfallið

tapaði tveimur komma fjögur milljörðum króna í fyrra eftir að hafa hagnast um þrjá komma níu milljarða króna árið áður eiginfjárstaða Wow air er slæm og hyggst félagið á næstunni afla sex til tólf milljarða króna í skuldabréfaútboði til að fjármagna félagið þar til hlutafjárútboð fer fram og

það skráð á markað í framhaldinu í dag var haldinn fundur í ráðherranefnd um samræmingu mála þar sem við fórum yfir þessa stöðu þetta eru auðvitað einkafyrirtæki á markaði og það ber auðvitað að líta til þeirra sem slíkra mikilvægi flugfélaganna fyrir hagkerfið á Íslandi er óumdeilt enda ferðaþjónustan stærsta útflutningsgrein landsins hafa þessi félög óskað eftir aðstoð að einhverju leyti frá ríkinu þau hafa ekki óskað eftir neinni aðstoð frá ríkinu það hefur ekki komið til tals að ríkið grípi inn í á neinn hátt ríkisstjórnin kom í vor á fót starfshópi

um kerfislega mikilvæg fyrirtæki á Íslandi sem kannar nú meðal annars stöðu flugfélaganna tveggja gert er ráð fyrir að hópurinn birti niðurstöður sínar með haustinu það er ekki ríkisábyrgð á flugfélögum hér á landi svo að það sé sagt það sem við erum að gera er að við erum að fylgjast vel með stöðu kerfislegra mikilvægra fyrirtækja því það getur auðvitað haft áhrif á stöðu efnahagsmála hér fram undan það er auðvitað mikilvægt að fylgjast vel með en eins og ég sagði hér áðan þá eru þetta einkafyrirtæki á markaði þau skipta hins vegar máli fyrir þjóðarbúið þannig að það er það sem að okkur snýr smiður sem er með heilabilun fékk tækifæri til að sinna iðn sinni í dagþjálfun og upplifði aukin lífsgæði og sjálfstæði dóttir hans segir sorglegt að á höfuðborgarsvæðinu bíði um tvö hundruð manns

slíkri þjálfun vonleysi og álag bæði fyrir sjúklinga og aðstandendur getur fylgt því að bíða eftir að komast að í dagþjálfun formaður Alzheimerssamtakanna sagði í fréttum í gær að um tvö hundruð manns með heilabilun bíði nú eftir dagþjálfun á höfuðborgarsvæðinu rúmt ár getur tekið að komast að faðir Drafnar Vilhjálmsdóttur greindist með heilabilun árið tvö þúsund og þrettán þá

og þriggja ára eftir nokkurra mánaða bið komst hann í dagþjálfun í Maríuhúsi í Reykjavík þangað fór hann reglulega í tvö og hálft ár á meðan heilsan leyfði hann er nú kominn í annað úrræði dröfn segir að þjálfunin hafi skipt sköpum fyrir föður hennar fyrir sjúklingana sjálfa

er farinn að missa færni getur jafnvel ekki verið einn heima að viðhalda færni sinni og sinna því sem hann kannski gat sinnt áður með faglegri aðstoð fyrir föður minn þýddi þetta að hann sem smiður gat verið á smíðaverkstæðinu

svo mikla lífsfyllingu og lífsgæði dröfn bendir á að umönnun fólks með heilabilun geti reynt mikið á aðstandendur þarna eru faglegir aðilar iðjuþjálfar og aðrir sem hjálpa til við að

og láta manni finnast maður

vera sjálfstæður og fá lífsfyllingu

þetta þýddi það að móðir mín gat haldið áfram að vinna annars hefði hún þurft að hætta að vinna og bara þurft að sinna honum allan sólarhringinn þannig að þetta er bara sjúklinga og aðstandendur og mér finnst sorglegt að heyra að það séu tvö hundruð sjúklingar sem bíða eftir þessu úrræði því að

þurfa úrræði núna ekki seinna það er núna sem það nýtist þeim Jón Snædal yfirlæknir öldrunarlækningadeildar Landspítalans hefur þeim sárt að sjá hve margir bíða

í þessu samhengi það er Facebook og aðrir samskiptamiðlar eru

á landi samkvæmt nýrri rannsókn sem kynnt verður í lok þessa mánaðar tugir slíkra hópa eru á Facebook þar sem meðlimir skipta þúsundum þetta er niðurstaðan úr norrænni rannsókn sem gerð var síðasta vetur á fíkniefnaviðskiptum á netinu þar er auðvelt að koma saman þeim sem selja og þeim sem kaupa það sem við komumst að á síðasta fíkniefnasala á netinu er mjög umfangsmikil við fundum nokkra tugi lokaðra hópa á Facebook skiptir þúsundum og þetta er mjög virkur markaður þar sem eru raunverulega öll fíkniefni til sölu bara hvaða nafni sem tjáir að nefna það er öll vímuefnaflóran lyfseðilsskyld lyf niðurstaðan verður kynnt á ráðstefnu evrópskra afbrotafræðinga í lok þessa mánaðar það sem við sáum líka var að þetta er ört stækkandi markaður það er óx hópunum fjölgaði lögreglan fylgist

með þessu og tilkynnir til Facebook

með þetta að gera og þá er þessum hópum lokað en þá opna þeir bara upp einhvers staðar annars staðar ef ekki á Facebook

einhverjum öðrum samskiptamiðlum eins og Telegram sem hefur verið notað af glæpahópum og hryðjuverkasamtökum

og hefur verið bannað í nokkrum ríkjum viðskiptin eru einfaldari en áður og geta farið fram hvar sem er segir Helgi sem tók viðtöl við bæði sölumenn og kaupendur já viðskiptin eiga sér stað og þau eru yfirleitt þannig að seljandinn

stund og síðan fara þau fram

yfirleitt á einhverjum opinberum vettvangi og þetta tekur bara mjög skamma stund þannig að þetta á sér stað í umhverfinu alls staðar í kringum okkur en ekki bundið bara við

staði eða skemmtistaði eða eitthvað slíkt okkar niðurstaða gagnvart þessum markaði af því við tókum viðtöl við bæði neytendur og seljendur

virtust vera svona tiltölulega öruggir með sig en hins vegar reyna að nota

leiðir til að ekki sé hægt að rekja

slóð þeirra kennt verður í á annað hundrað færanlegum kennslustofum á höfuðborgarsvæðinu í haust og þeim fjölgar milli ára stofurnar eru mjög fjölbreyttar frá nýtískuhúsum með flestum nútímaþægindum yfir í hálfgerða vinnuskúra kennsla hefst í flestum grunnskólum landsins í vikunni og undirbúningur í skólunum

eins og síðustu ár fer hluti námsins fram í færanlegum kennslustofum sem komið hefur verið upp á skólalóðunum þær eru langflestar í Reykjavík en færanlegar kennslustofur verða við fjórtán skóla sem er tæpur þriðjungur grunnskóla í borginni þetta eru alls sjötíu og átta stofur flestar við

þar er tuttugu og einn færanleg kennslustofa en þeim fækkar mikið á næsta skólaári þegar byggingu

þá hefur verið mikil fjölgun í grónum hverfum til dæmis í Laugarnesinu og Fossvoginum og brugðist við með bráðabirgðahúsnæði skólastjórar segja þetta ágætis lausn til að bregðast við óvæntri fjölgun en þessu fylgi alltaf óþægindi fyrir bæði kennara og nemendur í Kópavogi munar mest um Kársnesskóla þar eru tuttugu færanlegar stofur en gripið var til þeirra vegna skemmda í skólabyggingunni og verður notast við

stofur þar til nýr skóli verður byggður

Kópavogi eru alls þrjátíu og tvær stofur og þeim yfirleitt komið fyrir við nýbyggða skóla þar sem fjölgun nemenda er hröð í Mosfellsbæ eru stofurnar níu og flestar þeirra við Varmárskóla í Hafnarfirði eru tíu færanlegur stofur sjö við

og þrjár við Áslandsskóli tvær í Garðabæ sem Garðaskóli og Flataskóli samnýta og einnig tvær á Seltjarnarnesi sem eru hugsaðar til bráðabirgða þar til nýr skóli verður byggður ástand þessara

húsa er mjög misjafnt og sömuleiðis nýtingin við marga skóla voru byggð ný hús og sumir skólastjóranna eru á því að þau gefi þeim föstu ekkert eftir hefðbundin kennsla er í flestum þeirra en einnig frístund og

þó flest húsin séu til bráðabirgða eru í mörgum tilfellum engin áform um hvenær notkun þeirra verði hætt margra

og aðgerða í Grikklandi lauk í dag grískur almenningur hefur mátt ganga í gegnum miklar þrengingar og er ekki bjartsýnn á framtíðina en talsmenn Evrópusambandsins segja að vel hafi tekist til fyrir þremur árum var í raun gerð úrslitatilraun til þess að bjarga grísku efnahagslífi gripið var til umfangsmikilla aðhaldsaðgerða og Grikkir fengu tvö hundruð og níutíu milljarða evra að láni hjá

Evrópusambandinu og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum þetta er mesta efnahagsaðstoð sem nokkurt ríki hefur fengið í sögunni andvirði þrjátíu og fimm þúsund milljarða íslenskra króna þrátt fyrir að lánadrottnar krefjist ekki frekari niðurskurðar frá og með deginum í dag er ljóst að niðurskurður liðinna ára mun hafa mikil áhrif á afkomu komandi kynslóða ríkið verður að skila rekstrarafgangi á hverju ári næstu

fjörutíu árin til þess að geta greitt af lánunum eftirlaunaþegar horfa fram á enn meiri niðurskurð á ellilífeyri strax á næsta ári og skattar verða hækkaðir enn meir árið tvö þúsund og tuttugu það er því þungt hljóð í mörgum Grikkjum á þessum tímamótum

prósenta atvinnuleysi er í landinu meðaltekjur heimila hafa lækkað um meira en þrjátíu prósent á sama tíma og skattar hafa hækkað þunglyndi hefur aukist sjálfsmorðum fjölgað og hundruð þúsunda hafa yfirgefið landið í leit að vinnu og bjartari framtíð

Donald Tusk forseti ráðherraráðs Evrópusambandsins sendi Grikkjum hamingjuóskir á Twitter í tilefni dagsins og sagði þetta hafa tekist fyrir tilstilli mikillar vinnu og samstöðu í Evrópu slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út að Öskju á fimmta tímanum í morgun þá logaði þar eldur í átta bílum á bílastæði við húsnæði umboðsins ágætlega gekk að ráða niðurlögum eldsins slökkvistarfi lauk

um klukkustund eftir að tilkynning barst

lögregla hefur nú tekið við rannsókn málsins á þriðja hundrað íslenskir bændur hafa samið um að flytja hey til Noregs fyrsta sending fer frá Sauðárkróki um mánaðamótin bændur geta fengið hærra verð en fyrir skrokk af lambi íslenskir bændur hafa brugðist vel við óskum Norðmanna um að kaupa hey sérstaklega á Norðurlandi þar sem tíðin hefur verið góð og

vel seldar eru um fimmtíu þúsund rúllur frá um tvö hundruð og þrjátíu bændum í Eyjafirði Þingeyjarsýslu Skagafirði og

vonast er til að um tuttugu þúsund rúllur bætist við frá Austurlandi það er allt frá fimmtíu rúllum

og upp í fimmtán hundruð rúllum frá sama bæ hvað er algengasta talan það er svona

tvö þrjú fjögur hundruð það er mjög algengt fyrsta sending fer frá Sauðárkróki um mánaðamótin og svo frá Akureyri um miðjan september Norðmenn annast flutninginn og segir Ingólfur að þrjú til fimm þúsund rúllur fari í einu bændur í Syðri Hofdölum í Skagafirði reikna með að selja um fimm hundruð rúllur það munar náttúrulega sérstaklega hvað varðar því þar vantar náttúrulega upp á innkomuna talsvert mikið

sauðfjárbændur reyni að grípa þennan möguleika miðað við nýja verðskrá greiðir sláturhús rúmlega fjögur hundruð krónur fyrir kíló af lambi fást því um sex þúsund sex hundruð krónur Norðmenn greiða hins vegar um átta þúsund fimm hundruð krónur fyrir bestu

en aðallega miklar umframbirgðir sem þarf að henda það skiptir skiptir mig

meira máli

leiðinlegt að henda heyi Hákon og Þorbjörg ætla að selja hátt í fimm hundruð rúllur og merkja mikinn áhuga meðal bænda í nágrenninu

það eru töluvert margir bæir

á Eyjafjarðarsvæðinu sem hafa hugsað sér að selja út er ekki hætt við því að ef allir ætla að hoppa á vagninn og selja heyið að það verði orðið heylaust hérna næsta vor nei ég vona nú að menn séu það skynsamir að þeir gangi ekki

en ég á þá einhvern afgang og get reddað einhverjum tilfinningaríkir endurfundir aldraðra

landamærin til Norður Kóreu þar sem þeir hittu ástvini sem þeir hafa ekki

í meira en sextíu ár margar fjölskyldur voru skildar að þegar samið var um vopnahlé í Kóreustríðinu nítján hundruð fimmtíu og þrjú Kóreu var skipt upp í Norður og Suður Kóreu og norðrið lokaði sig nánast af fyrir umheiminum

stendur enn og tæknilega er stríðinu enn ekki lokið en þíða hefur komist á í samskiptum ríkjanna á síðustu mánuðum og í dag fengu áttatíu og níu Suður

að fara með rútum til Norður Kóreu til þess að hitta ástvini sína systkini og börn tilfinningarnar báru marga ofurliði ekki aðeins var þetta í fyrsta sinn sem ástvinir hittust í sextíu og fimm ár fólkið er líka meðvitað um að þetta eru líklega fyrstu og síðustu endurfundir þeirra

um að þetta eru líklega fyrstu og síðustu endurfundir þeirra

fjölskyldnanna standa í þrjá daga og fær fólkið að hittast sex sinnum undir ströngu eftirliti á föstudag fer annar hópur Suður til Norður Kóreu til þess að hitta ástvini sína líklega í síðasta sinn skjólgóður

hvalaskoðunarfyrirtæki á Hólmavík vel leiðsögumaður segir sjaldgæft að svo fáir verði sjóveikir í hvalaskoðunarferðum eins og hjá þeim sérstaklega á Íslandi fyrir síðasta sumar hafði aldrei verið látið reyna á hvalaskoðun frá Hólmavík það var bara hrefna hérna áður fyrr og lítið varið í það en mikið af hnúfubak undanfarin ár sérstaklega núna seinna árin ákvað að láta slag standa

ferð er oftast hægt að sjá hnúfubak en stundum einnig hrefnu höfrunga

þótt margir hafi áhuga á að skoða hvali þá er það ekki allra að halda langt á haf út til að finna þá sérstaklega ekki þeirra sem eru næmir fyrir sjóveiki leiðsögumaðurinn getur því einbeitt sér að hvölum frekar en gubbandi farþegum hvers konar viðbót er þetta við það sem er í boði hérna á Hólmavík túristarnir koma

hafa eitthvað við að vera koma fleiri sem ella myndu ekki koma þótt ferðirnar gangi vel þá kemur það fyrir að þeim sé aflýst vegna

landinu næsta sólarhringinn einkum um sunnanvert landið

og hitinn á bilinu átta til fjórtán stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta að loknum íþróttum forsætisráðherra segir að ríkisstjórnin

fylgist náið með þróun mála á flugmarkaði ekki hafi komið til tals að ríkið grípi til aðgerða þótt blikur séu á lofti hjá íslensku flugfélögunum dóttir manns með heilabilun segir sorglegt að um tvö hundruð bíði eftir að komast í dagþjálfun á höfuðborgarsvæðinu faðir hennar hafi upplifað meiri lífsfyllingu eftir að hann komst að í

hér á landi fer fram á samskiptamiðlum eins og Facebook og

finna má tugi íslenskra

með þúsundum meðlima þar sem viðskiptin

færanlegum kennslustofum á höfuðborgarsvæðinu fjölgar milli ára þær eru langflestar í Reykjavík en kennt verður í færanlegum stofum í þriðjungi grunnskóla í borginni í haust fréttatímanum er að ljúka Sigríður Hagalín Björnsdóttir flytur næstu fréttir hér í sjónvarpinu klukkan tíu og Bjarni Pétur

Jónsson á sama tíma í útvarpi svo stendur vefur okkar punktur is opinn allan sólarhringinn og til þjónustu reiðubúinn verið þið sæl